यो कप्णा भन्याका ठाँउ अनुसार मौसम अनुसार हाम्रो कला सस्कृती अनुसार फरक फरक हुदा छन् । जसै ठन्डाका बेला ठन्डा ताताका बेला लाउन्या लुगा ताता हुदाछन भन्यापछि जसै आफ्ना सस्कार मान्दा छु हामी, जसै सुदूरपश्चिमका पन डोटीका छुट्टाई हुदा छन अछाम बाजुरा बझाघका छुट्टाई हुदा छन । तेसैगरी मगरका, राई लिम्बु ,थाणु यिनु सब्बै सब्बैका आफ्नो सस्कृति अनुसार चाहि अति कपडा चाहि फरक फरक हुदा छन् । तिनुलाई ठाँउ अनुसार प्रयो गद्दा छु । जसै हामी ठन्डाका बेला ठन्डा लुगा खोद्दा छु ताताका बेला ताता भन्यापछी अब काई आफ्नो सक्कृति देखाउनु प्रयो भन्यापछि चाई हामिले त्यए अनुसारको लुगा लगाका हुदा छौ । यि लुगा कपडाका चाहि झिक्कै झिक्कै परिकार हुदा छन् । ति मइले फरक फरक ठाँउ हाम्रो सस्कृति हाम्रो कला अनुसार चाहि हाम्रा फरक फरक लुगा पन हुदा छन् । हामीले त्यो ठाँउ अनुसार लायाका हुदा छौ । यो ठाँउको मान्छे हो हाम्रो जात हाम्रो धर्म सस्कृति संग चाहि कप्णा जोण्याका हुदाछन जसो मुलाई लाग्दो छ ।